Chi va´a tee ja luli, ja ñanuna kantiso pues te jou vilía se nai te va, va nu naa kenchaa vao maa niiga tiou sala jena´a te kuu ii jena´a.